қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қыздарымыздың ұзату тойы қазір қалай өтіп жатыр
ұлан асыр той жасаймын деп миллиондап шығындалып жатамыз
амалсыздан несие алып оны жылдар бойы өтеумен жүргендер қаншама
армысыздар сіздермен бірге пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы
бүгін біз қыз ұзатуды қалай өткізу керек деген тақырыпқа ой өрбітпекпіз
біздің ііі студиямызда қонақта танымал қобызшы ақерке тәжібаева бар
қол соғып құттықтап қояйық
енді жалпы өзіңіздің ұзату тойыңыз қалай өтті сол жайында айтып өтсеңіз
тойханада өтті ме үйден ұзатылдыңыз ба мүмкін
салт дәстүрмен ұзатылған болатын көктемнің жиырма сегізінші сәуірінде ыыы алматы қаласында
ыыы жалпы ыыы қонақ саны өте көп болды десе болады үш жүз елуге жуық қонақ
ааа ол көптен күткен той болғандықтан мен енді үйдің кенжесі болғандықтан
содан соң ыыы жаңағы оқу өнер деп біраз ыыы уақыт күттірткізіп яғни туыс өткізіп алып туған туысқандардың көптен күткен тойы болғандықтан
яғни ауылдан жаңағы туған туыстарымыз келген болатын
ыыы жалпы ресторанда өтті ыыы
барлық ііі салт дәстүрді сақтадық деп айта аламыз ііі
алдында құдалығы жаңағы ыыы қыздың жасауы берілетін
жалпы өзіңіз ііі қалай қарайсыз үйден ұзатылған дұрыс па әлде тойханада жасаған дұрыс па
енді мен ойлаймын әр адамның жағдайына байланысты
ііі және де отбасының көзқарасына байланысты
кейбіреулер үйден ұзатылып ыыы шыққанды ұнатады
кейбіреулер енді үйден мен ойлаймын жаңа үш жүз елу адамды сыйғызу мүмкін емес
ыыы сондықтан біреулер жаңағы ііі жалдап ммм мейрамханаларда жасайды
сондықтан ол әр адамның өзінің ііі пікірі өзінің шешімі
енді сіздің құлағыңызға сырға салынғаны жайлы қыз ұзату тойынан фотолар ғаламтор беттерінде шықты бірнеше ыыы мақала да шыққан болатын
жалпы ыыы жасырын болмаса тойға қанша шығын кетті
үш жүз елу адам дейсіз қонақ оған қанша шығын кетеді сонда
енді негізінен мен өнер адамы болғандықтан менің ата анам ммм ааа пенсиядағы зейнеткерлер
сондықтан өзім өнер жолында тапқан табысыммен тойды ыыы атқарып шыққан болатынмын әрине аға әпкелерім көмектесіп
ыыы жалпы орта саны отыз мың доллардай болды
енді жалпы отыз мың доллар деген аз ақша емес студиядағы қонақтарымыз өзге қонақтарымыз не айтады екен
осынша шығын жұмсалғаны қаншалықты орынды болды
ол егер де өзі тауып жатса жаңа айтты ғой өзім еңбектендім өзім қаражатымды өзім таптым енді біршама әпкелер ағалар көмектесті деп жатыр ғой
бірақ енді ол ыыы меніңше ойлаймын ешқандай өкініші жоқ деп ойлаймын
өйткені жақсылыққа жасалған нәрсе қазақ шашылсаң тойға шашыл деген ғой
иә ата анасының ақ батасын алып шығыватыр екен бақытты бол дейміз
яғни ешқандай оған артық артық ауыртпашылық болған жоқ бұл жағдайда
егер де өзінде болса жағдайы жетіп тұрса кәнекей
ааа отыз мыңдық ы той да болады жүз мыңдық бес жүз мыңдық той да болады
мен енді ана бес жүз мыңдық тойға жасаған адамдарды көріп мен өнер жолында көптеген жаңағы сахналарда болсын жай тойларда өзім өнерімді көрсетіп жүрген адаммын
одан да керемет жаңағы ііі вертолетпен келіп жатқан басқа да шығындар жасаватқан адамдарды көріп мен одан асамын деген пікір болған жоқ қой
кредит алып жаңа сіз айтқандай ол адамның өзінің тәрбиесіне ой өрісіне байланысты ата анасын қинағысы келмеген жүрегі жүректерін ауыртпай жаңағы әбден кинап ы кредит алмайтын жандар олар өзінің ііі тапқан табысымен жасайды
тұрмысқа шықпаған ыыы қыздарымыз бар осы қыздарымыздан білсек
жалпы өзіңіздің ыыы болашақта тойыңыз қалай өткенін қалайсыз үйден ұзатылғыңыз келеді ме әлде тойханада жасайсыз ба
жалпы негізі қазір айтқым келетіні қазіргі заманға байланысты тойханада жасалған дұрыс деп ойлаймын
өйткені әр адамның өмір сүру деңгейі әртүрлі
біреулер ііі зәулім үйлерде тұрады
ал екіншілері жаңа қарапайым
өзіміздің мысалға үш бөлмелі үйде мен ііі үш жүз мың адам екі жүз мың адамдар келсе мен сыйғыза алмаймын
сондықтан да тойханаға жасауға тура келеді ыыы
енді әр адам жаңағыдай айтып кеткендей расында
бірақ коттеджде жаңағы зәулім үйде тұрса неге жасамасқа үйде жоқ енді өзіңіздің жағдайыңыз келсе міне үш бөлмелі пәтер дейсіз енді жиырма отыз адам ыыы ең жақын деген туыстарыңызды шақыра салып ұзату үйден ұзату жасауға келмейді ме
қазақта өкпелеу деген бар білесіздер
жақында менің інімнің тойы болды иә ақтөбеде болды
ауылда өтті сексен адам шын басында қарсы болған біздің үй үй ішінің жағдайы келген жоқ жаңағы той жасауға
сол кезде ііі інім бірден айтты жаңағыдай шағын адам шақырамыз
жақын деген туысқандар келді ше
осылай болды жаңа айтты ойбай ағайын бар туыс бар жора жекжат бар ы сөз болады ертең ұят болады
сосын сексен адам шақырдық
он шақты музыкант достар келді той жасадық
ешкім ренжіген жоқ екі жас бақытты ұлды болды
ол жерге де байланысты мысалы оңтүстікті мен өзім оңтүстіктің тәрбиесімен өскенмін
түркістанда туылғанмын балалық шағым сол жерде өсті
бізде оны түсінбейді
менің ата анамның туыстары бар
олар да менің жақсылық қызығымды көргісі келеді тойымды көргісі келеді
менің туысқандарым бар менің ата анамның өздері
ақтөбеге ұзатылдым тойым ақтөбеде өтті иә олардың салты мүлде басқа басқа ой ойлау қабілеттері басқа
жаман деп айтпаймын себебі әр елдің өзінің жаңағы айтады ғой әр елдің салты басы иттері қара қасқа сондықтан
сондықтан сізге қарап барлығы ақтөбеліктер сондай деп айта алмаймын
иә айтады ғой қазақта төбесінен алтын құйып бақсаңда қыз деген ол қонақ қой ол шіркін қашанда дейді де
біздің қазақ қызын төріне қойып қонақ деп өсірген қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай
жаңағы мына жерде әнші ханымның да ешкім жазғырып қажеті жоқ
енді білсін әркім көрпесіне қарай көсілу керек қой енді
бес жүз адам адам шақырады ма мың адам шақырады ма енді олардың жағдайына байланысты
бірақ енді мен өзім қыз ұзату тойында болып жүрмін
ерекше мән беремін
себебі қызын қатал өсірген тас жүрек былай айтады ғой қатал адамдардың өзі қызын ұзатып бара жатқанда кәдімгі еріксізден көзінен жас шыққан адамдарды көрдім
қанша жыл военный болған әскери қызметте болған әкелеріміздің қызы кетіп жылағанын көргенмін
енді осындай бір қимастық болатын жерде сыңсу болатын жерде мына алты алаштың басын қосып ат шаптырып той салу той жасаудың қажеті жоқ сияқты негізі
бірақ енді мына жерде ойбай сенің тойың екі жүз адам үш жүз адам шақырды деп жазғырудың да қажеті жоқ
қазір енді айтыватыр ғой ағайын тума туыстар бар деген сияқты енді
мына аталарымыз бен аналарымыздың ондай ііі жағдайға куә болдыңыз ба
әрине болдық жаңағыдай ыыы бір той өтіп жатыр енді ұлан асыр той
сол кезде бір анамыз маған келіп айтады да балам негізі той қыз ұзату осында былай өтпеуі керек
бұл себебі біз қызды шығарып салайын деп
біз жүректің бір парасын жұлып алып құдалардың қолына салайын деп
біз қазір толқып тұрмыз
бізге мынандай тойдың қажеті жоқ дейді де
үлкен ресторан ең қымбат ресторанына той жасады делік үш жүз адамға
ол жерге міне мынандай сияқты жаңағы тұрмысқа шықпаған құрбысы барады ол жерге
ол тойды көреді
ол тойды көргеннен кейін бұл қыз да сондайды ой келеді ғой
бұл жерде психологияның құлдық психология орнайды да ол бай мен кедей
неге мен осындай неге болмасқа неге мен мынадан кем болуым керек деген құлдық психология орнайды екінші нәрсе айтылады екен
сосын той неге жасалады той
той бұрынғы кезде неге жасалған жаңа айтывасыз ғой алты алаштың басын қосады
ол бұрынғы кезде той жасағанда ет асып жылқы сойдырып жаңағы мал сойдырып кедей кепшік жетім жесірді сол жерде бір тамақтандырып есте қалатындай бір той жасайды қазіргідей емес
бай барлығын жинап алып ыыы шығынды шашып жаңағыдай той жасайды
түсінікті дана ханым сіз өздеріңіздің ііі құрбыларыңыздың тойларына барған шығарсыз ііі ұзатылған құрбыларыңыз бар ғой
енді сол тойдан осындай оймен қайттыңыз ба осындай ой болды ма сізде
жалпы ыыы менің құрбыларым бір і құрбымның тойында бола алмадым ыыы жұмыста болдым
ааа бір құрбым мүлдем ұзату тойын жасаған жоқ
ыыы өйткені өзі жұмыс істейтін қызмет атқаратын ыыы қыз
бірақ ыыы ата анасы зейнеткер болған соң ыыы жалпы өзінің ата анасына ауыртпалық жаңағы несие алуға ыыы ешқандай құлшыныс танытпағандықтан өзі ііі қыз ұзату жасамай жаңағы тәтеміз айтып кеткендей ырымын жасап
сырға салды құдалар келді ііі ырымын жасап үйден шығарып салды
бірақ той жігіттің ііі жігіттің тойы жасалды
екі жақ бірікті ме сонда
ы жоқ біріккен жоқ жалпы жігіт жағы жасады сол тойды
үйлену тойын үйлену тойын иә қарағандыда болды
мен ііі қолдаймын өйткені жаңағы айтып кеткендей ең басында жалпы ол әр адамның жағдайына байланысты
бірақ ыыы мен ойлаймын ыыы әдет ғұрып мысалы егер сақтаймын деген адам оны сақтай алады
мына мысалы кеңес одағын алайық үш жүз алпыс бес миллион халқы бар еді
ы сексен екінші жылы мен кішкентай баламын он он он жастың ол жақ бұл жағында
сонда қараңыз үш жүз алпыс бес миллион адамды кеңес одағы андропов келді
брежнев қайтыс болды да андропов келді
андропов кешкі сағат онда жатқызды алтыда тұрғызды военный режим қылды
мысалы мен айтыватырмын мысалы біз тарихта соны көріп өстік
одан кейін мәскеуде кремльдің қасында ешкім жүрмейтін еді
қазақстанда да сондай болатын таңғы сағат тоғыздан асқаннан кейін сіздің жұмысыңыз қайда деп андроповтың системасы бойынша
қазақстанда да сұралған ол оны біз кеңес одағында көрдік
ыыы мына әңгімелерден жастардың әңгімесінен кейін қыз кезім есіме түсіп кетті жаңағы бағанағы мына балам айтпақшы
иә біздің де осы уақытта дейінгі жаңағы өміріміз мына аталарыңмен бірге елу жылға жақындап қалыпты ііі совет ііі алла разы болсын
совет ііі өкіметінің тұсында бізде оқыдық өздерің сияқты
бізде бірге ііі бас қосып ііі жүрдік
енді одан кейін сол күйі кете салмай ол кезде жаңағы қыздарды алып қаша беретін заман болды
алып қашу деген сөздің мағынасының өзінде і жаңағы ііі кішкене жеңілдік болсын әйтеуір әркімнің семьясы әртүрлі ғой
а бірақ мына жаңағы мына ііі қызым айтпақшы ііі мен де үйдің бір кенжетайы болдым ы
қолдан ұзатып бергісі келіп анам сол қолдан ұзаттым қолдан ұзатылдым
сонда ііі өте асып тасып емес ііі сол ыыы мысалы алпыс тоғызыншы жылдары ыыы жап жақсы жағдаймен қазақтың салтыменен ұзатылып ііі
бағанағы мына жердегі айтқан ыыы қызым сияқты ыыы жігіттің үйінде молырақ той болып і менікі де жаман болған жоқ
сондай ұзатылып мінекей ы бәлен баланы тәрбиелеп одан сол балаларды енді әлі ене болмаймын деп жүргенде ыыы студент болып жүрген ііі балаларым сүйреп сүйреп қыздарды әкеп қойды
сөйтіп жүріп сондағы айтайын дегенім бұл қыздың ұзатылуы деген сөзге сондай қатты көңіл бөлівотқаным ана өскеменнен әкелгенде ұлым ііі шал екеуміздің абдырап қалдық енді не істеймін
туып өскен мен түбіміз қызылордалық негізі ммм астаналық енді болдық қой
сонда өскеменге барған кезде ана қандай үйді көріп отырмыз қандай үйге барамыз қандай адамдар деп уайымдап бардық
кешірімге барып отырмыз ғой
мынау қазір қолдан кетсе шындығында ол ыыы түсінікті құда жекжатымыз жақсы екен жақсы араласып кеттік
сөйтіп жүргенде бір атасының көзін көрген екі үш бала солай болды дағы қалған балалардың бәрін қыздарды қолдан ұзатып ммм қолдан келін түсіріп күні осы кеше августтың ыыы басы августтың басы болды ма нүке
тоғызына ііі біз ең кенжетайымызды ііі жаңа қолдан алып ііі осындай құрып қызықшылыққа бөленіп отырмыз
жаңағы айтқан нәрсенің бәрін мен енді еске түсіріп отырмын
ііі бар болса шындығында осы бар екенмін деп шашыла берудің керегі жоқ
өзі әр нәрсенің де шегі бар
алла тағала өзі қатты шашыла берсең де көріп қояды
ііі тым бермей ііі қуаңшылықтанып отырсаң оны да көріп қояды
ііі өте бір ііі алла тағала таразы ғой жақсы біледі
қай қай жерде де қай жерде де өзі рабайына қарап тірлікті жақсы істесең сол ііі алланың өзі сүйікті құлының біреуі боласың
қысқа ғана жарнамалық үзіліс одан кейін қыз ұзату тойын өткізбей қолдан ұзатуға қандай кедергілер бар екенін анықтап көреміз
арнадан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы
қыз ұзату үшін той жасау керек пе жоқ па тақырыбы талқылануда
қазір біздің студиямызға жаңадан келген қонағымыз бар
жақында ғана ыыы ұзатылған айнұр есімді ханым
сізге сөз құтты болсын бақытты болыңыз
тойыңыз ыыы қалай өтті айтып өтсеңіз
ыыы ммм менің тойым ыыы яғни ұзату тойым ыыы алдыңғы айдың он бесінші жұлдызында өткен
ол ақтау қаласында болды
той жақсы өтті
ұзатылып ыыы тойдың күні ыыы сырға салды ыыы құда түсу сырға салу рәсімі өтті
содан соң кешке ыыы ұзатылу тойдың өзі өтті ммм
келесі күні үйден ііі екі жеңгем ііі қолтықтап ііі үйден шығарып салды
ііі тойда ыыы қазақша қызыл көйлек ііі үстіме камзолымды киіп қазақша ыыы әшекейлерімді тағып ыыы жалпы ыыы барлық қазақ дәстүріне ііі сай болуға тырыстық
енді өзіңіз ііі тойханада жасадыңыз ғой тойыңызды иә жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қалай тойханадан ы жасаған дұрыс па әлде үйден ұзатылған дұрыс па
енді бізде ііі екеуі де бірге болды деп айтсам болады
себебі ііі үйден шығарып салды ғой
ыыы бірақ ыыы адам көп көптік көп болғандықтан ыыы тойды тойханада жасадық
ыыы және де мен үйде ең алғашқы және жалғыз қызбын
сол үшін ата анам ыыы не де болса ыыы ұзатып ыыы дәстүрмен үйден шығарып саламыз деген
жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз ұзату тойы қазіргі уақытта керек пе
ііі ммм мен өзім маңғыстау өңірінде ііі өскен соң ііі ол жақта ііі салт дәстүрге өте ыыы жақсы қарайды және де әлі күнге дейін барлығын сақтап келеді
сол үшін ыыы енді сол жақтың менталитетімен өскендіктен мен оған ыыы қарсы емеспін қолдаймын
арамызда ыыы мұрагер есімді мырза отыр
жақында үйленетін ойыңыз бар ма
жалпы үйлену тойын қалай өткізгіңіз келеді
жақында үйленгім келеді
мен бір сурет көрдім
ол сурет ііі алпысыншы жетпісінші жылдардағы сурет болуы керек
ііі бір шағын үй сол шағын үйде ііі стол жайылған
яғни столдың үстінде дастарған жоқ газет просто
сол газеттің үстінде нан алма сосын ыыы тағы да керекті тағамдар тұр
бірақ сонда деймін де бақытты екі жас
оған ешкім ренжіп те жатқан жоқ оған ешкім ііі нетіватқан жоқ бақытты екі жасты көріп отырмын
ал казір бәсеке қазір үлкен бәсеке бар тойда
мен оған енді қарсымын мысалы да
бірақ өзім менің өзім ойымша мен ешкімге тигізіп нетіп айтывотқан жоқпын
өздері білсін адамдар қалай той жасағысы келеді той жасайды ма өздері білсін де
мен бірақ өз ойым мысалы қарапайым өзімнің туысқандарымды дос жарандарымды маған ең жақын адамдарымды тойыма шақырып
сөйтіп ііі тойымды өткізіп содан кейін ііі болашағыма өзіме керекті мысалы үйімді алсам мысалы машинамды алсам
ол маған керек нәрселерімді мен соған жаратсам мысалы
мен бұйырса үйленген кезімде өзім сөйтіп ойлаймын бұйырса
енді арамызда төрт бірдей қызын ұзатқан ыыы қонағымыз бар сізге сөз
ал енді қыз ұзату тойы болу керек
өйткені ііі біреулерде ұлдары да қыздары да бар менің мағынамда менде ұл жоқ
мен төртеуін де қыз ұзатпай былай бере салсам тоже не емес
үш қызды үйден шығарып салдым ііі
аға жеңгелері келіп құда түсіп отыз шақты адам сол үйде жиналып сырғасын салып шығарып салып тойын тойханада ыыы барлық қонақтармен бірге өткізіп шығарып салдық
ал қазақтың аға жеңгелері бар жеңгелері жүрген жерде ыыы жолашар бәрін өткізіп
ал енді ақша анау мынау жағдай жоқ дегенде мен ең кенже қызымды былтыр тұрмысқа бердім күздің күні
оқуын бітірді жұмысын істеп бәрін атқарып ол өз еңбегімен қызымды ұзатып
қазір бақытты семья болып тұрыватыр
ыыы сондықтан қанша кетсін көп кетсін аз кетсін қыз ұзату істеу керек ыыы не керек
қазақ айтады қазақ айтады да мен ата бабама сүйенемін басқа кім кім не десе де
қазақ айтады былай дейді қыздың мақсаты кету жол мақсаты жету дау мақсаты біту дейді
қыз мақсаты енді қонақ болғаннан кейін әрине кету керек
ол бір екіншіден жуырда мен қарағанды қаласында бір той басқардым
сонда тойда өткен кем қателіктерді мен анау үйдің егесіне айтып көрдім
кім екенін айтпай ақ қояйын атын атап түсін түстеудің қажеті жоқ
жалпы ана кісі айтады маған сен тамада ретінде сен менде шаруаң болмасын мен саған ақша төледім дейді
жарайды қалай болса сіздің айтқаныңыз болсын деп үндеген жоқпын
біріншіден кем кетік қыз бала келген кезде өзінің дос құрбыларын әлі тұрмыс құрмағандар жаңа апамыз айтқандай
екі қазақтың жеңгесі емес өзі қыз ұзатылмаған дос құрбыларын қойды екі жағына сүйреп алып шықты тойға екінші бірінші кеткен қателік
негізі жеңгесі кәдімгі өзін жақсы көретін сол елге сіңіп кеткен баласын ұлын ұяға қызын жеңгелер болады ғой
сондай жеңгелер сыйлы беделді белсенді адамдар вот тұру керек қызды алып шығу керек
өйткені анау қазақтың салт дәстүрінен хабарсыз адамдар болып шықты орыс орыстанған сана сезімі мәңгүрттенген деген сияқты
ол бір екіншіден қыздың тойында қызын ұзатыватып жаңағы жартылай жалаңаш анау арабтың ыыы кешкі астан кейінгі билететін қыздарын алып шығып билетті
ол өте жат вот ұят болды қазақтың тойында болмау керек ондай жартылай жалаңаш қыздар биледі екінші қателік кеткен
үшіншіден жаңағы бетін ашып болғаннан кейін беташар болғаннан кейін барып үш жүз бе үш жүз елу адам жаңағы мейрамханаға жиналған барлығы келіп ана бетін ашыватқаннан кейін қыздың келіп бетінен сүйді
келіннің де и жаңа түскен су жаңа келіннің бетінен сүйді
құдай ау оны тек күйеуі сүю керек ешкім сүймеу керек басқа
сондай сияқты кем кетіктерді айтып едім маған мән бермеді
өкінішке қарай осындай етек алыватқан қазақтың салт дәстүрінен ауытқып кеткен қыздың ұзатылыватқан кезінде ы қам кетіктерді осыларды тізгіндеп қадағалайтын
сіз кетіп қалғыңыз келді ме сол кезде
жоқ кетіп қалғанмен енді мен мені қаржысын біріншіден алып қойғаннан кейін ана жерде жартылай тастап кетсең ол қырығына шыда қырық біріне шыдамау ол еркектік іс емес
иә өткізіп беремін деп уәде бердік яғни ол басқа адамдар емес бөтен туған алыс жақындар да
сондықтан мен лажсыздан тілімді бармағымды тістеп күтуге мәжбүр болдым
сол тек ол бір той емес талай тойға барып жүрміз көріп жүрміз
өкінішке қарай осындай қазақтың ауытқып кеткен салт дәстүріне жат би қайдағы кім көрінген соның әртүрлі ұлттардан алып келген музыкаларды қояды иә басқа нәрселерді
қазір әңгімемізді әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайық бейнесюжет
ұлын ұяға қызын қияға қондыру әрбір ата ананың тілегі әрі парызы
бірақ қыз ұзатуды той қылып жасауға қоғамның көзқарасы әртүрлі
қызды үйден шығарған дұрыс
әркім өзінің қалтасына қарай жасаса үйден иә бұрында палатадан осылай жасады тойларды бәрін
той ортасында ол қыздың ата анасы туыстары бірге болады
ол негізі дұрыс емес деп есептеймін
қазақ қоғамында жат жұрттық баланы той жасап ұзатуды құп көрмейді
жабырқау көңіл қимастық сезіммен жүреді
көбіне келін түсіргенде ғана ұлан асыр дастархан жаяды
бірақ қызың теңін тауып жақсы жерге бара жатса той жасаудың несі айып
бұл тұста психологтың да айтары бар
азаматтың жағдайына қарай отырып та ыыы қыздың ата анасы той жасау керек деп ойлаймын
себебі азаматының материалдық жағдайы төмен болатын болса қыздың жағдайы жоғары болатын болса бұл міндетті түрде ол әсер етпей қоймайды
қазірге қыз ұзатулар бұрынғыдан өзгерек
қыз ұзату емес мейрамханадағы шоу бағдарламалар кейбір театрландырылған қойылымнан асып түседі
сыңсу айтудың да формасы өзгерді
өмірде жолы болды ма болмады ма ең бастысы өнерде танымал әнші қыздарды шақырады
баланың бақыты үшін емес бәрі бәсеке үшін жасалады
егер қаржы үнемдеп екі жақ бірігіп той жасаса қалай болады
ал егер қыз бенен ііі ер жігіттің бірігіп жасаған тойында да міндетті түрде ол жерде і конфликті болуы мүмкін келешекте
мүмкін сол уақытта болмауы мүмкін
бірақ менің ата анам көп шығарды сенің ата анаң аз шығарды дегендей бұнда қазіргі таңда ол белең алып отыр
қазір өз тойын өзі жасап жатқан қыздар да бар
оқуын бітіріп табысты жұмыс істеп жүрсе өмірдегі қуанышты сәтті көппен бөліскеннің әбестігі бар ма
өмір бойы бар жиған тергеніңді ұлға бергісіз қызыңның тойына жаратсаң ол да ата ана үшін бақыт шығар бәлкім
енді жаңа сюжет барысында өздеріңіз естігендей айтып өтті бірігіп той жасау
бірігіп той жасау өздеріңіздің көзқарастарыңыз қалай
осыған қалай қарайсыз енді мен енді жалпы психологиялық тұрғыдан айтайын ыыы
мхм бізде ііі қыз ұзату деген архетиптер бар архетип бар да бізде
и сосан кейін ол қызды қалай ұзату керек деген бізде стереотип қалыптасты
мхм бұрынғы қоғамды айтты одан кейін жаңағы кеңес одағын айтты одан кейін қазіргі заманның қоғамнын айтып жатыр
ол қыз ұзату бар бұрыннан да бар ы
мысалы ііі қазіргі уақытта мысалы барлығымыз да тойға барамыз
тойға барғанда барлығымыз күшті болды жақсы болды деп сол той қалай өтсе де сол тойда боламыз да одан кейін шыққаннан кейін осындай жерге жиналғанда ол мына жері дұрыс болмады ана жері дұрыс болмады ондай әңгіме де бар
оның өйткені бір себебі біздің қоғамда агрессия жоғары
дәл осы сәтте біздің қоғамда агрессия жоғары
біз өзімізге мысалы өзіміздің ыыы бейсаналы түрде өзіміздің қолымыз жетпеген нәрсеге басқа нәрсеге біз ашумен қараймыз
ііі сол нәрседен кемшілік іздейміз біз бір екіншіден адамдар бір сол нәрседен кемшілік іздейміз
өйткені біздің ііі барлық адамның қолды қолы ондай нәрсеге жетіп жатқан жоқ
сондықтан да ал той жасау мысалы қыз ұзату ол қалай өтсе де ол адамның басындағы сол адамның басындағы ерекше бір үлкен қуаныш
менен сізден ақша сұрап жатқан жоқ
менен ақша сұрап жатқан жоқ
ол өзінің өмірлік бір керемет сәтін ол жақсылап өткізгеннің ешқандай да айыбы жоқ
ол біз оны отырып бұл дұрыс емес бұрыс емес деудің өзі де
біреудің бір жасаған әрекетін дұрыс емес деудің өзі бізге дұрыс емес
билейді ме билемейді ме осы нәрсені ескеру керек те
тағы бір ескеретін нәрсе ыыы он екінші жылғы статистика бойынша біздің қазақстанда үйленген жүз отбасының отыз төрті ажырасады
ол дегеніміз үш отбасының біреуі ажырасады деген
бұның жаңағы үлкен тойдың да бір себебі бар өйткеннен той өткеннен кейін жаңағы ыыы адамдарда өзі отбасылық кезең кезең кризистер болады адамдарда
бес бес жылдан кейін он бес жылдан кейін мысалы жиырма бес жылдан кейін өзінің кризистері болып тұрады сол отбасыда күйеуі мен әйелінің арасында
осы нәрсе де сондықтан да ол той өткеннен кейін әрі қарай семья жақсы болып кетуін ойлау керек те
ал бұл жерде ол той олай болмады киіммен биледі киімсіз биледі
ол біздің қоғамға сіңді
біздің қоғамның талабы да жоғары қазір
сіз үйдің үшінде ыыы жұрт терлеп ана жерге сыймай бірінің үстінен бірі аттап мысалы ыдыстарды біреуіне жеткізсе біреуіне жетпей ана дастархан үстіне қойылмай жатқаннан гөрі
екі жақты осылай сынатпай екі жақ бірігіп той жасаса қалай болады сонда
бірігіп той жасау өте ол президент те айтып келе жатыр мен өзім де көріп жүрмін мысалы
ресторанға бірге тойын жасап жатыр
ол әркім шамасы жеткенше жасайды әр адам ол жаңағы көрпесіне қарай көсіледі
ол біреу мұнай емес біреу былай емес
біреу қанша той қылып жатса да ол адамның бір сәттік қуанышы ғой
үш сағат болсын жиырма минут болсын сол өзінің жеке қуанышы ғой ол адамның өзінің құқығы ғой
оны заңмен шектеп ол әркім өзінің қалай ешкімді адам өлтіріп жатқан жоқ қой ол жерде заңмен шектейтіндей

бәріміз барамыз да сол тойда дүркіретіп билеп көңіл көтеріп шығамыз да шыққаннан кейін анау салаты дұрыс болмады киімі дұрыс болмады ол біздің халықтың күнделікті жауыр болған әңгіме ғой әңгіменің тазасы
жаңа шамасы жеткен шалқи берсін шамасы жетпегендер шиқылдамасын дер едім
бір ақ ауыз сөз
сосын мен жаңағыда біз сіз айтып отырсыз екі жақ қосылып той жаса деп
мен өзім негізі соны о баста өзім соны өзім ойлайтынмын
енді мына кісі сияқты менде үш қыз төрт қыз жоқ менде ұлдар
сондықтан мен қыз ұзату дұрыс па бұрыс па деп те мен ештеңе деп айта алмаймын
бірақ енді негізгі әркім өзінің көрпесіне қарай көсілген дұрыс айтатыным
содан кейін ол қыз ұзату
мен ыыы жеті сегіз ағайын жинадық та үйден тез шықтық та кетіп қалдым болды
өзім ағайын жұрттар олар бір рубашка әкелді мен бір рубашка бердім болды
өйткені мен оларды не деймін мысалы жаңағыдай басқа мына ауылдағы ағайын не дейді жұрт не дейді деп мен ондай ойлауға ешқандай ыыы шамамыз келмеді
сосын екіншіден мен ойлаймын мысалға жарайды жастар жаңағы ұзатылады жастар ұзатылады жаңағы екі жақ той жасаса
жарайды кредит алады жігіт жақ той жасайды
сосын жүреді мен қазір өзім і қызылордалықпын негізі
тоже енді астанада тұрыватырмыз ғой бәріміз әйтеуір келдік қой пендеміз ғой енді
үлкен қала ғой деп
былай сол айтайын дегенім
сосын жаңағы екі жас келеді де квартирада жүреді өз көзіммен көрген әңгімені айтайын

сосын жаңағы екі жас алады да жаңағы тойда тойға алған кредитті шиқылдап жабады
оны сөйтеді ақыры аяғы жаңағы семья қалай ажырасады содан басталады
пәленің бәрі осыдан басталды
одан да мен ойлар едім жаңа мына мына кісі бағанадан бері айтып отыр етене жақын етене жақын
осы кісінің айтқаны дұрыс
сол етене жақын бір елу алпыс адам шақыр да кішігірім той жаса екі жақ жиналып
менің айтатын ойым
сосын ана қалған жаңағы сегіз он миллион теңгені шығын болған қазір құдайға шүкір астанада үй түсіватыр
алты миллионға екі бір бөлмелі үй алуға болады
тоғыз миллионға екі бөлмелі үй алуға болады
жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ сөйтіп екі жасқа қойса сол дұрыс болар еді негізі тойды бірігіп одан да екі жақ жинасын да бөлме үй алып берсін
жаңағы айтайын деватқаным мынау қазақстанда жүз отыз ұлт бар дейді иә
соның қазақтан басқа мен фотосалондарға барамын ғой
сонда барсаң анау шақыру билеттерде тек қана қазақтар тұрады да
қалған жүз жиырма тоғыз ұлт үйленбейді ме деймін де
олар той жасамайды ма деймін де
тек қана қазақ қана тұрады бір жас қырық жас елу жас алпыс жас
қазақ қана сөйтеді
грузин бар ингуш бар татар кім жоқ бізде бәрі бар
олар тойға олар тойды жасамайды ма той жасаса олар етене елу алпыс қырықтан шектеледі де
мысалы келген үш жүз төрт жүз бес жүз адам а той былай тұрсын құдай ау мен талай тойды басқарып жүрмін құдасының атын білмейді
ана құданың сұрап келші аты кім еді деп бір күні менен сұрайды мысалы да мысалы
ана бес жүз адам келген қыз да ұл да шатасып қалады атын танымайды туысым дейді де
негізі туысы емес олар
ол анау кластасының кластасының жиені нағашының апасының кластасының баласы дейді құдай сақтасын ол
сол сияқты ол өте шамадан тыс ол ұмытып қалады бес жүз адам өте шамадан тыс көп ол ол
жалпы жаңа сюжет барысында бірігіп той жасаған кезде психолог мырза психолог ханым айтады ыыы конфликтер болуы мүмкін дейді
мен ақтөбеде жүргенде мен осындай тойда мен өз көзім екі үш рет болдым
менің таныстарым мысалы қыз жақ жігіт жақ бірікті де екі жақ ортақ ақшаны шығарды да ресторанға той жасады
мысалға құдайға шүкір әлі күнге шейін танимыз араласамыз бала шағасы бар жақсы бақытты өмір сүріватыр
енді білмеймін арасында бар шығар енді ол ұсақ түйектер
бірақ екі жақ ол е ыңғайлы қолайлы

екі жас ең бастысы екі жастың бақытты болып кетуі ғой бұл жерде мақсаты тойдың иә
бірақ той барысында жаңа екі жақ той жасады да бірге
бірақ жаңа тойдың барысында екі жақ ыыы бір бірін танымайды да
тойда осылай тып тыныш та ешкім ешкіммен сөйлеспейді
жаңа ана жерде тамаданы аяп кеттім де ана жерде шырылдап жүр музыкасын қойып жаңа
бірақ сөйлеспейді де билемейді де жаңағы ойындар ойнатса шыққысы келмейді де бір біріне былай ана жерде сынап қарап отырған сияқты білмеймін мен өзім ыңғайсызды көрдім ана жерде
атмосферасы мүлдем бөлек мүлдем бөлек тойы
алдында қазақтарды айтайыншы
өйткені мынау қазақ айтады бесік құда дейді ооо танитын ы бөтен адамды алмаған қазақ
құда түсіп алғанда неге десең тең теңімен тезек қабымен бір бірін баяғыдан танитын адамдар
ортасында әр ауылда өзі арнайы мына апамыз секілді қазақтың салт дәстүрін тұнық білетін бәрі қанық жеңгетайлар болған
сол қызға жігітті жігітке қызды мақтап екеуін алып ана анасымен бірге қосып баяғыдан өте дұрыс
өкінішке қарай қазір ғаламтор арқылы танысады да ол өмірінде міне мысалы ол ана петропавлда тұрса алматыдан келеді қыз жарайды келіп қосылады күндердің бір күнінде ажырасып кетеді неге
бір бірін байланыстыратын тетіктер жоқ
ол тетіктер механизмдер жоқ болғандықтан жаңа бауырым айтқандай бірі біріне үркіп қорқып отырады
ойбай ты южанин северянин батыс шығыс ойбай деп отырады
өкінішке қарай сол тетікті байланыстыратын жеңгетайлар болса алдына кезінде қыз бен жігітті таныстырдың ғой
соны жауапты ананы шақырады бері кел айналайын бері кел жаңа жеңгетайлар олардың ертеңі бақытты болып кетуіне септігін тигізетін ортадағы механизм болған
енді мында жігіттер жағы ғана сөйлеватыр екен қыздар жағы қалай қарайды осындайға бірігіп той жасау дегенге
ыыы басында біз ыыы енді қыс иә қаңтар айынан бері тойға дайындалып келе келдік
ыыы ата анамызбен ы сөйлескен де бізде негізі сондай ой болған
мүмкін тойды бірігіп жасармыз ыыы сол сол кезде ыыы шығын азырақ шығады деп
ыыы жаңағыдай айтқандай ыыы менің ыыы жолдасыммен ыыы менің күйеуіме күйеуіммен ііі әкемнің ауылы бір мысалға
біз басқа ііі екеуміз екі қалада тұрып таныстық
бірақ ы түбі сол екеуміз де бір і бір жақтікі болып шықтық
бірақ ы біздің ыыы мысалға ыыы күйеуім оралдан ыыы біз маңғыстау облысында ақтауда тұрамыз
ыыы ақтауға көшіп кеткенімізге бір жиырма жылдан асып кетті
біздің ыыы туыстарымыздың барлығы ыыы сол ақтауда оның туыстары оралда
сол үшін ыыы біз ііі екі той жасау керек болдық
себебі ыыы былай да былай жүру ол да мысалға басқа туыстарымыз үшін ыңғайсыз
ыыы негізінде ііі бірігіп той жасау ол өте тиімді деп ойлаймын
ыыы және де ііі қалай айтсам құдалар бір бірін сыйласа той жақсы өтеді
ыыы және де ыыы ол қалай тамадаға да байланысты
ыыы бірақ ыыы ең бірінші ол тойдың ішіндегі халыққа байланысты
бізде қысқа ғана жарнамалық үзіліс
әлі қызықтың бәрі алда пендеміз ғой ток шоуы арнадан алыстамаңыздар
сіздермен бірге пендеміз ғой ток шоуы
енді келесі сөз кезегін асаба ыыы бақытжан мырзаға берсек
бірігіп өткізген тойларға өзіңіз куә болдыңыз ба
жоқ мен куә болған жоқпын
бізде қызылордада қызылорда облысында мен қызылорда облысы ауылынан шыққанмын
бізде қызылордада қызды ы үйден шығарады
үйден түскі обедке шақырады отыз қырық адам
құдалар залда жастары кіші бөлмеде отырады
тілегін айтып батасын беріп күндіз он екіден кешкі алтыда қызды ұзатып жібереді үйден иә
а ар жағында той ол қалай өтетінін өздері біледі жаңағы ұл жағы жасайды
а бірақ көп аса басымдылық бізде үйден шығарады қызды
шаңырақтан шаңырақта батасын беріп қос жеңгесі алып келеді сырғасын салады
а бұл жақта не тойханада жасайды жаңағы ағамыз айтывотқан сөзі жаны бар міне
қосыламын мен де он екі жыл болды той басқарғаным білемін
ыыы жаңағы жас қыздарға ұстатып қояды енді не болмаса тұрмысқа шықпаған жаңағыдай өзіңіз айтқандай
біздің дәстүріміз осы тойхана тойхана арқылы тойханада жасау арқылы дәстүріміз жоғалып бара жатыр шыны керек
бізде қызылордада күшті сақталған деп айта аламын мен толықтай айта аламын
үйден шығарылады
мысалы мына кісі қызылорданікімін деп отыр
мен торғайдың қызымен мысалы қараңызшы білесіз торғай жағын
анау нағыз қазақтың мысалғы қазақы жерден
біздің жақта мысалы сіздердікіндей әйдік зәулім үйлер жоқ
әйдік мысалы сіздер там дейді ғой бізде шағын шағын үйлер мхм
бізде қарасаңыздар мысалы бір үйдің ішіне әрі кеткенде жиырма бес отыз ақ қана адам біз күте аламыз
құдалар келсе мысалға иә біз салт дәстүрді өте қатты ұстанамыз біздің жақта қазақылық болғаннан кейін
і енді қараңыз бізде мысалға сырға саламыз иә
айтады ғой қыз мақсаты кету деп мысалға иә қарап отырсаңыз
ыыы енді мен бұл жерде мына біздің кейіпкерімізде өте қолдаймын
өйткені бұл кісі жаңа айтып отыр алматы бұл жақта да мысалы қараңызшы бұл кісінің ағайын туысы өте көп
мен мысалы өзім қыста баламды үйлендірдім менде де қыз жоқ мына кісілер айтывотырғандай мысалға
мен де торғай жағымен құда болдым
ы келінім үш қыздың бірі баласының тұңғышы менің де балам баланың тұңғышы мысалға
ііі ол кісілер бүйдеп айтты біз қызды қолдан ұзатамыз
өйткені олар он бір нәрсе ағайынды олар көп
ал мен өзім мысалы менің өзім мамамның екі ақ қана апасы бар
біз үш ақ қана ағайынды қыздан тараймыз біз азбыз
мен қалай мысалы екі жүз үш жүз адам шақырып кімге жасаймын ол тойды
әркім мына кісінің де сөзінің жаны бар
адам өзінің ет жақынын ғана шақыруы керек
мына кісі егер де қараңыз ет жақынын шақырыватыр апасының құдасы бар иә оның ол да ет жақыны бұл кісінің
сондықтан да бұл кісіде үш жүз мысалы бес жүз адам өйткені бұл жақ юг жақ жаңа сіздер айтывотыр юг север деген иә
ал енді біздің жақта мынау торғай жағында әрі кеткенде ең көп дегенде екі жүз үш жүз адамнан артық шақырылмайды
оның өзі он ағайыннан көп болғанның өзінде де
мысалы мен өзім биыл қыста осы астана қаласында келін түсірдім
өзім мысалы жүз елу шақты адам шақырдым ресторанда өзімнің шама шарқыма қарай құдайға шүкір иншалла
мысалы керемет мен тұрмағанымен орташа тұрамын деңгейде мысалға
жақсылап тұрып тойды тойладым енді суммасын айтпай ақ қояйын қаншаға
енді әрине той жасаған соң қаражат кетеді мысалға иә
шығын шықпа шығын шығады мысалға
мен жасасам балам үшін өзімнің игілігім үшін мен ата анамын менің парызым той жасап беру бұл жерде
тойханада жасалып кейде салт дәстүрді біз ойымыздан ыыы шығарамыз да
жаңағы жеңгелер табылмай қалады да
сол кезде тұрады да екі қызды жүгіртіп әкеледі де екі қызды ұстата салады да
ұстай салшы ол дұрыс емес ол
енді тұра тұрыңыз біз мысалғы
бұл жерде оңтүстік солтүстік шығыс батыс деп бөлінетін не жоқ мен бұл жерде айтып отырғаным әркім мысалға
бұл жерде енді қарап отырсаңыз салт дәстүр бір болғанмен мысалға мынау шығыс жағында басқаша
оңтүстік жағында тойды гүрілдетіп қыз ұзату болсын жігіттің тойы болсын
сөздің шындығы керек жақында бір құдаларымыз оңтүстік жағына сіңліілім барып келді аузынын суы ағып келді бүйтіп
мә дейді ана жақтың тойы деген қыз ұзату болсын пішпе болсын дейді енді айта алмаймыз дейді мысалы
бізде жасаймыз иә мысалға
бірақ ол жақ иә ол жақ мысалы қарап отырсаңыз иә ағайынды көп өсіп өнген
біздің жақта да өсіп өніватыр
бірақ енді ол жақ қарап отырсаңыз енді әр жақтың а салт дәстүрі ол жақта енді не деп айтайын өте көп тоқтайды каждый ырымға каждый неге мысалға иә енді
иә біздің жақта мысалы кыздың дүниесін қыз ұзатқаннан кейін өзі бір уақыт бар сол кезде алып келеді
ал бұл жақта лезде алып барады екен соңынан
ардақты ағайын мына жерде нұртөре жүсіп деген жүрналисті ағамыз бар
сол кісі осы қыз ұзату туралы радиода керемет сұхбат берді
сонда мынандай сын айтты о кісі нүртөре ағамыз айтады
қызды дейді рестораннан ұзатады дейді қыз үйінен ұзатылу керек дейді
ал сыңсуды ресторанда айтады да рестораннан алып кетеді дейді қызды
ол жыл өсіп өнген тұрған үйі шаңырағын неге шағырағынан шықпас дейді шықпайды дейді бір дейді
екі екі и көп көптеген сындар айтты содан айтады қыз дейді қызды ыыы алып кетті дейік
содан апарады да дейді күн өткеннен кейін бір ай өткен екі ай өткеннен кейін ана той жасап беташар ашады дейді
ол бұл не масқара дейді де
ол қызды уже барып ана жаққа барып уже келін болып түсіп қойды енді барып бір екі айдан кейін халыққа көрсету сияқты спектакль сияқты көрсетіп отыр дейді
енді бұл жерде қарап отырсаңыздар қазақ несімен әдемі
қазақ ыыы қазақ қазақшылығымен ерекше басқа ұлттардан деп айтып отырмыз ғой
қазақ әдемі өзінің салт дәстүрімен
осындай үйден ұзатылуымен әдемі
әдемі жеңгелерінің қолтықтап шығаруымен
бесікке салған баласымен әдемі келіншек
енді біреуіміз оңтүстік солтүстік деп жатырмыз дұрыс
солтүстікте мысалы үшін мынау шығыс жақта кішкене орыстанулар көп болған жақта енді сол жақта кішкене салт дәстүрді бәсеңдеу ұстайды да
мынау оңтүстікте енді мықтылау ұстайды ырым салт дәстүрді
сол енді оңтүстік солтүстік шығыс деп бөлінбей барлық қазаққа салт дәстүр біреу ақ
бұрынғы би хан сұлтандар былай қарай шашылып тұрып иә жақсылап тұрып қызын ұзатушы еді
бірақ олар иә біз салт дәстүрді өзіміздің ұрпағымызға береміз деп осы салт дәстүрмен ұстап отыр
салт дәстүрді ұмытпайық ағайын
түсінікті рахмет ақерке ханым аға сіз айтыватырсыз неге беташарды кейін ашады
ііі ол не деген сұмдық он күннен кейін деп жатасыз
он күннен кейін тойы болса той тойға келетін барша қауымның алдында келіннің жүзін көрсету мақсатында ашады деп ойлаймын
себебі ааа жаңағы тұрған ауылда бірнеше ғана адам болуы мүмкін тойға барлығы келгеннен кейін ашамыз дейді
бірақ ол ы бұл мақсат емес сол жерде ғана ашады деген екі рет те аша береді екен менің көргенім бойынша
яғни барған жерде келінді бетін ашады
одан кейін тойда бүкіл қауым үш жүз адам ба бес жүз адамның алдында ашады
содан кейін айтып жатыр жаңағы менікін үш жүз елу адамды көп деп отырсыздар
шымкентте нағыз тойдың көкесі сол жерде деп айта алатын шығармын және де мынау батыс жақта да атырау ақтау жақта
мына шымкентте мың мыңға жуық адам тойға келеді
ол жерде үш жүз деген енді ең бір кішкентай ғана той елу жылдық алпыс жылдық шығар ыыы жетім қыздың тойындай иә ол жерде бес жүз мың
өйткені оның ыыы жалақысы да ресторанның жалақысы да төмен болғаннан кейін
адам ыыы жаңа туыс жора таныс көп болғаннан кейін көршілердің өздері туыс болып кеткеннен кейін
барлығын ренжітпеу үшін шақырады
мына әңгіменің өзінің тұздығы соншалықты ыыы татып жатыр
бұны әрі қарай жалғастыра берсе тіптен болады ы уақыттың жетпейтіндігі
бұл екі жастың әуелі бақытты болуы
соншалықты соның бәрін жасап жасап жасап келіп біздей кемпір шалды күйдіріп кетсе ол той ол өте жақсы нәрсе емес
сондықтан тойың той болсын егер егер сен жаңағы оның шайына кеткен оның майына кеткенін ойлаватсаң
әрине ертеңгі күні екі жас жақсы болса сонда ғана жақсы сенің жүрегіңнің жылитыны
тағы да бір айтатын бірігіп жасайық деген тойды мына бір нәрседен мен ойлаймын ііі ұзату ұзату ыыы үйлену үйлену ол өзінің дәрежесінде
және де бір айтатын нәрсем анық бірігетін нәрсе болса қызға соншалықты жасау береміз ғой өліп тіріліп осы дымын қоймаймыз шындығын айтқанда жасау берілуі тиіс енді қазақтың қайткенде жасауы
сосын бала жағынан да ыыы тірліктер аз болмайды қызға қарай апаратын қалың мал дегенді ол сенің қолыңды санап тұрып алады
алланың берген батыр анамын соның бәріне сондай жұмыс жасадым мен
ал енді соны сол жағына келгенде біріксе үй әперсе жастарға
болмаса жаңағы бірігіп тірліктер жасаса
анау оның әкелген шәйнегін бәрібір сен пайдаланбайсың
сенің әкелген сенің апарған тоғыз деп апарған маталарың сілкіп сілкіп ана жерге тастайды
сол нәрселердің орнын бәрін біріктіріп екі жасқа бір нәрсе жасаса сол нәрсесі ғана қажет деп ойлаймын мен
ол дүниені береді екі жасқа қолдау көрсетеді барынша
үй алып бермесе басқа жағдайын жасайды техникалық жабдықтарымен қамтамасыз етеді
қай ата ана өзінің баласына жаманшылық тілейді
қолынан келгенінше көмектеседі туыс болып жинайды
бес мың теңгеден он мың теңгеден де туыс болып бірдеңе алып беруге тырысады ол ол заңды нәрсе
салт дәстүр бұзылып анау бұзылып мынау бұзылып деп
мен бір кітапханадан сократ деген ғалымды барлығымыз білеміз бізден екі мың бес жүз жылдай бұрын өмір сүрген
сол кісінің бір кітапханадан бір ііі ескі бір несін оқыдым енді қазақ тілінде жазылған
сократтікі дейді енді сократ деп жазылып тұр
сонда сократ айтады қазіргі жастар дейді ол бәрімізге қатысты қазіргі жастар дейді қазіргі жастар қандай бізде
сол сократтың заманында қазіргі жастар жылтыраққа құмар дейді
ааа үлкендердің аузынан алады дейді мысалы білгіш бәрі дейді де мысалы
ііі аз жұмыс істеп көп ақша тапқысы келеді дейді
қазіргі жастар бұзылған дейді
ол екі мың бес жүз жыл бұрын айтылған әңгіме де
сол әңгіме қазір сол өте өзекті де

просто бізде өзіміздің бойымыздағы қорқыныш қой ол
түсінікті рахмет біздің ы студиямызға бүгін келген ыыы танымал қобызшы ақерке тәжібаева өзімен бірге қобыз алып келіпті
сондықтан өзіңізден бір музыкалық кәде күтеміз қолдап көшеметтеп қояйық
бүгінгі енді тақырыбымыз ұзату жайлы болғанымен ыыы той бітпесін қазақтың дегім келеді
жастарымыз бақытты болсын ыыы махаббаттары тәтті әрі мағыналы болсын
ааа ой түйсігі ұшқыр рухтары биік жастарымыз көп болғай
халқымыздың рухани жан серігіне айналған музыкалық тіл аспаптардың бірі қыл қобызбен сонау енді ұзатуға байланысты тақырып болғаннан кейін
ы сол тақырыпқа байланысты әдемі бір әуен ақ баян деген халық әнін орындап беруге рұқсат етіңіздер қобызбен бәрекелді
рахмет аз уақыт ішінде барлығымыздың көкейімізде жүрген ой айтылды деп ойлаймын
ең бастысы барлығымызды тойдан айырмасын шаңырақтан той кетпесін дейміз
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар